Refregandu’l cepillu en tolas direcionis i tuviendu cudiau conas rehendrijas dentri los dientis que es ondi se quean los birbis qu’alogu eschangan los dientis.